Ye re nnu and ka ie re epe ye isi so nnun, ikwanake fe oni and ikwa na ke te be bia ni me ben una fe ne ee ke ti ri lpen ye inun e ka amo eyimor, ere bé ka ni selben, amaa eeyeh! eyimor ere bé ka ni eben amaa eeyeh! eyimor apaa eyimor clearsturont apaa iriwé ké de ne? apaa eeyeh! aajeejeje a je ze apa gwen ne or an azi, eká orengwen, atem oran eké apaa guen ezi isaanzi ekére apaa eve ele gwen be blanime ogwen be ni bé bebara otsu me we elké ebe Ayimor afritsi ajiishan azeebe zeyeh ebia- nime bi, mereké de ne? Be bianabi, me reke de ne? Be tsinebi me múré ké de ne? ifike bée run anor ke ti ri pén san san, ke tsi nnan né, ji ishan re be ni re, ke ke ni ukee re, aba ti ori wonun rijéeyen néé ney apaa gwi okwa abere, ifike min Piem iki olorbor ifiké bu, kwin emi Sansan re fe ne mi rike ine ribe yan because kinkisan san ko okwa abere kes te san san né, ke be bi shiee Nkimta en néy so ijee yen Vie ete gbadan ne be ni, ikwana. Nntor tiri té ye fe ne aba ja, ukor bu ti waan ejie, epiem ochowar unan ke picem ochower nnan ne, iba kwa we fi pen arna gwi okwa abere Wie yen ite neh Te ne anch biti, ifi ta ikwan abere nman nee ou ke je ifamili ki, eeen ifueriti woor Ifue idi tsotsa toa na ne bi fa beeni bi fa we réa nna ke bi zee beni to but ko O Chowar ke kun ane bi zèh we ren mifna wë e fen mii. Ire ken kére ruun éné neun ne weh, a bi toi ene, I ruun he weh ni'nin ke Fèh mi, n féh wen, keh feh mi, n f'en weh nitsi isanzi nken wel aneri bor nikeh wch, meri osira nikeh weh, nnem nsaan itivité kèk nnen ki nken wah. nna ben ntso niso kika si απόν a ren riti isik yen ane ke bee ewe, Ifakehbe a kék Oren gwen. i sannu ifi kéh bé rán anéh “ifi keh oni otiri ipén onuun rijayen. So that oyu béh wé kwe, kéh Jéy osobusi kéh, Ochowor Ozéh wéh aneé "Owangwi, béh ijie ki obie ri zi ne bie fe ne a ba jie jitia mi Osabusi fieh Ochowor bu, Oka a wéh eje Osobusi kéb beee ngbana mén bu, be kein zehavéh ane a "oyoyo! oyoyo!" Owan gwi awa, Owar gwi wonuun bi ijie ké nifi ki be ruun anéh isáán kinun and keh ti be ni beh sam san, be ni beh be Fély Ochower Isa unun i fi ki reh nna fe néh ijéyan nsan ritiringh kor iJe yan wór min tsen méh, tsen ikorbóche neh tsen meh Isaán ire, gain ire kun neh, ikoana ke Fue Ochowor so that ochuweh oba riban yan, isa hi sen Fene aneh ébia ogwi beh eje yan, isa or nnan ben nsaan isa án ke ihi, eeehen ina ke bené ro ikorboche a bia saan saan saan, ibi béh be ni bé ra bia ra bèh bi die va ebi ijie Okwa ebe ve nnan neh bé bi fa apaa givi bi bien İbiri tén uyankwe utery ra den uden rén. Ochowar oruenen, wo yingie. of en otsi ewen bi isich yien weh fe can giriga keh hi ibi ra awéh anama jyankuch ijich rén because ke wa Feh rèh abi ra ipóh ken ihieh, atun ujun?, ochowartsi ebéré anéh bébi beh bira awi opor Otean bira Wich rehra ebi eten, ra olabo isie reh kwu ijankwe ijien ke kau tenn Lyankue ijien naa ontie obga ra qwe'l ofch awah, Onch huh! Owan gwi wan orch owan wéh Ochowar wen oo, owan wa Onén owan wéh Onuun weh ooo ochowor otsi béh ozéh ewén anór wéh dress nnan. Be tien beh Fene ba ba dress ukwóbóroh bé tsi okwóboró zizizi bé éba ra a neh ri pén ibóró ijóro, ri pén iboro ijia eehem, ehmm etse beni ren, arabéh bey mu, ebeh a Jo anéh bey ra bi bana, ebey a Jo ench, ishii eya ri Fereh, Ishi ri fereh onirito. Owen Orn tito, oven oratito, Owen chweme owen ora tsó eneh, Owen Okweme, eenhn ijie yien, ikwong abiféh béh ijie kun neh. Ke Féy ochowor wo otsi tsi, wo é néh huh! Ochowor béh, bi kun mi jie ré mi obaa Jia re weh so ri pén rijie yien nsaan rite rite ireh ijie yien neh. ke feh Ochovor san saan san, isa unun ke Feh Oni, aroh Osóbisi ritin Ochovwor, Ochasor boren weh orun Oman gui awn, Angel Ochosor. Ove an gwi awa. ébéy ebi zed fe a nór Ochowor gui a neh awan gui eeyeh beh biti si an ench Och eheen. Ozch wen anen an gi on ben jien hool hwa live ripen idien hey ece. Ochower ye sann sam neh ibati inuun neh ibati inun neh, be bian ni meh because keh guoi, ini tirite ken feh ney bi reh, Di Fely Ochowor Bikwe Ochow or gbumm. Ofue oreh kitawa, Of ue Oreh ishan rite- rite ijien ko bha abérén. Una bemi ke bi ruun anes biba tso isaan Jien, Ochower ofere oba ka abere ateni, Ofue oba kesi oku ko, ofue aba kesi beyiréh ofue oba ki si isaan rite rite be fe neh biba tso iJie yien so igain i reh ijiea kun nèh. Apara etsi eni, asan onun réy, ézi éziéni, a saan asaon eni, asan onun Onun rey y Nina keh gas gorb ézien onun rey. Bé biannimen Ogwi gain irén kun nën. É piem ochowor kiken Fey Jien, ko bi kun ebian amén ke bit ifre neh Ochower oba béy ijie yien, ko bi kun ebian amén ké bi ti réy be ni béy ba jie ji tia Ochowor.